Ny loko maitso moa izany de midina fanantenana, ny tonga ao an-tsaiko voalohany de ny natiora, ny tontolo iainana toy ny hoe ala mikitroka ireny izao maitso avokoa.